<hesitation> Gn'aminay etoa zany <hesitation> e fomba fizaka aminay andrano amigne etoa da matetiky roy avao zany de fiteninay aty lahateo moa zany fiteny zakan'antesaka moa zany zay matetiky ampiasay etoa fizakan'antesaka fiteny antesaka zany fa misy fotoa koa zany mampiasa teny fransay <hesitation> efa mampiasa teny antesaka zao da misy dimy eo fa gne fiteny fransay eo amina telo eo.